<hesitation> uswaki wesa utove, uvike inani idawa utovela ami- ami- amino, amino wu- wusu- wu, ukasova amino ki- ki- ki- king'ala uwesa uwesa utova amaino ku tena uwesa wisugule juwe damu jiuma, uwesa u-, <noise> kisafisa vononu amie inanii- inanii unswaki, uwesa utumile amambo molosu.